<noise> Gn sakafo <noise> Frantsay: <noise> a gn tena mampalaza andreo da gn fanaova dovay, <noise> resaky vienoserie. <noise> Da magnampy anazy koa gn resaky <noise> bolangerie reo zany gn karaza <noise> mofo <noise> da tena akahaizandreo o. <noise> Da eo avao koa gn fanaova Bitro. Sakafo am bitro izany; tena vitan gn Frantsay zay. <noise>